پہلا، میز تے رکھیا، جدوں گلاس، کپ یا پیالا رکھیا جاندا ہے، تے اس نال میز تے پانی دے گِلا ہونا یا خراش آون توں بچدا ہے۔ اک خاص کر کے لکڑی یا ہور نرم سطحاں لئی مفید ہے۔ دوجا، سجاوٹ، کوسٹر سندے ڈیزائن، رنگ یا نمونے نال ٹیبل دی خوشصورتی وڈاؤندا ہے۔ ایہ کسے پارٹی، سماروں یا گھریلو ورتوں وچ ماحول نوں من موہک وڈاؤندا ہے۔ تیجا، ہلن دُھلن روکنا، پیالے نوں میز تے ستھیر رکھن وچ مدد کردا ہے، جس نال پیالا کھِسکنا جا <hesitation> ڈِگن دا خطرہ کٹ جاندا ہے۔